Dza ͻdze abrabͻ mu nkukuhwease kor ba yɛ abrabͻ mu ahokyer. Sɛ woho kyer wo a, eyɛ a na ͻhaw adwen ara yie. Emi dze sɛ ahokyer ba m'akwan mu a, munnsuro. ͻnam dɛ megye Nyankopͻn dzi no ntsi, mokͻ do ara dze gyedi bͻ mpaa. Na afei, meserɛ mboa fi obiara a modwen dɛ wͻ dɛm ͻhaw a makͻ mu no, obotum aboa me no. Na sɛ mennya bi a, motweͻn Nyankopͻn N'enyim mboa.